Si si parra di eticu o diversamenti eticu, iu cridu ca usari la politica preventiva 'un havi nenti di diversamenti eticu. La politica preventiva 'un è autru ca taliari chiù in funnu e preveniri quarchi cosa ca putissi succediri ni lu vicinu o luntanu futuru, in modu ca cu la prevenzioni si pò già fari quarchi cosa pi evitari danni successivamenti o essiri già priparati a chiddu ca va a passari pi evitari situazioni di emergenza.